Gutu namee verdura namee yee a ndeme verdura yo andujehen ndu cuu refri refrigerar refrigerado ian vejinu ndua ni jundi muu una ndi u un nuun saa taa tehe uu yaa ian cundee jehen refrigerador